Lewru ndu ɓurmi yiɗde fof ko lewru Juko, ɗum woni Ut. Sabu ko lewru njiyata fof ine hecciɗi. Toɓo ina ara, ladde nde ina weli yiyde. Leɗɗe ɗe mbilti. Kuɗooli fof ina haako ñebbiɗini. Ko lewru ndu njiɗmi no feewi ngati oon sahaa geɗe ɗe fof nguurtan.